Êriši lau gii genuroo dagu ru ye, laa gii êrišinûŋoo mûnkin a kui ru êriši ni hinne tigisoo daa dun ebira te ke haŋire tigisig. Êriši lau ŋa ina mundur duro fahid. Êriši aŋ turoma mire illa zalle ni noore turon mire ai kuru êrišime hinnoo. Êriši mire ginna re šigewa cussu ma ñeni ni êrišuu ginna daar curuu ñeegi ni. Ina « êriši » ndirgaa ã guru noo, ã guru bur cussu. Are kui êriši nime hinnoo êrši indiga hakim ni êrsinim rûŋana bîyoo ginna saga zamnig zamnumer saga in jillar zamniŋga ini. Noore turon ar kui êrši genimme hinne. Êrši amma gii êršim diriŋoo ter bara <hesitation> daŋuu noore turon êršini. Noore turon na « êršini » ndirgaa înni amma gii genuma bara tigisoo, noore turon na êrši ŋa subuu êršuu mire inda daama fiñi nêni. Êršuu amma za daama gêyindiga harani ni te kegaa. Subuu te jillar êrši mire toore genirgoo laa gii genirg. Ôwel dir ko re laa gii genir ni <hesitation> dagoo sahara dagoo na niĩya ara agara kear musuu ndaa jemena bolalay ndaa, ŋûra ndaa hata mûsaagid ar nawu ndaa Amma gii derii joo dagir. Amma derii joo daguruu înni bûuma toore ar kui bur te ke êrisa munda ši. Aŋ inda bur êriša na mundu hinnoo re amma gii êriši nuŋoo re êršuu mire daama fiñinere. Êrši mire re amma za gêyindin cikuu, manam hanani êrši mire ini kogo êršini ni halnar ni êršini ni. Ai nuu num nire ginna re êršini moore dêri woo gal. Êrši mire re guru ginna re înni na kinjir dêri faadir der yerim ni amma turtigi jillar yerim te te ke nerig niĩjoore. Êrši mire sûbbata mundu dii, šimaši bur dii. Te jillar êrši koore amma daa gii genig, êršuu mire na yesir tigisiñêŋi ni. Ke daa ŋuu meeler rahar owor numa meeler tayir nerg. Ašam înni amma gii ñii ni amma mire šeguwere ni za kêfiye amma geyindi cikuu za turti cikuu tera nergini ôwel mara in nuum tami jillar amma ŋa daa danuŋore amma mire duro îbira tirim gunuŋ ni. Êrsi te jillar te amma gii êršiniri joo te ke kogo dagir, ter bara toore nirdir êršini gonna aja tar amma <hesitation> înni na dirinŋoo re saa fiñiŋg ko. In saa ini tira saa fiñiŋg dîgire in te kei bêi. « Êrši ai amma i êrši » yindiga inda diriŋoore gii fara genim diriŋoore êrši mire inda ginna saa fiñiŋg ni. Êrišaa migine nigisig ni. Êršaa dagime nigisig in mire haranumoo hinnoo haranimer bara tigisoo dagime nigisig ni. Êrši ginna re duro bur ogon ina mundu dîi ni. Faaida mundu dîi ni kei a haranumaa ka na fiñiŋ. Êršoo mire za kefiye ma fiñiŋ ni amma na fiñiŋ bûu ni fiñiŋ ni, êršuu mire genuŋoo bur gali haldir. Bûu nuu haranimmaa ni fiñiŋ niĩya niĩya cikaa surandaa ni amma kilemetira kilemetira tagandigaa na fiñiŋ. Saa ru saa gor nama niĩ ake, ar goji a nawu niĩ ake ne. Niĩ a yi niĩ kuu kîlometira ara cikii. Ta ginna êriša geyinuŋore êršuu duro inda fiñiŋ ni te kega. Êrši mire bur gal, te kegaa te jillar ñaana aŋ tigisi cêma êršijaa. Êrša duro ina bur mundura. Aŋ inda êriši genimaa ye êriši geenne hinnaa ye bur šiša. Inda aŋ êrši geenimme hinnoo re aŋ înni na <hesitation> dînaa duro in dirrime bêi. Niĩ numa hata mire aŋ guru hata niĩ ma na didde hinne tigisig mire kiyaar ciire tigisoo. Aga didde hinne ni tigisig te in bur hata inda laazim aga nuwaa ni haranii ni niĩya amma kuraa ni haraniŋ ni dîlma re ke a duro ñiŋo kilemetira kilemetira dûu nda dûu cûu nda ta ginna niĩya fîksa ara haraniŋ ni kilemetira niĩya niĩya kûi kilemetira cikaa haraniŋ ni êrša ta ka mire gêniŋa gali ni te ke êrši mire ginna re Geeni ñoore êrši koore êršiniŋa gal te kegaa êrši koore tigisi ñeŋgo êršin kei ar jimena goyi mûsaagid daa nawu mûsaagidir ŋura ndaa ta mura naana ginna aŋ gur ere ginna didde hinna te na <hesitation> mosoro ai tamam ta a ginna re tigisi ñeeŋo inda aŋ karanii ñoo wêkid fursa kara mire na cii. Yim kara hinnaa na amma lau nuwa gii sûs nere turon usra na gii êršin. Êrši a tigisi ñeŋoo geyin. Amma mira laa farar ñiikii êrši bur geyindiŋe tigisoore ninda mura narasi daa nurtigi te kegaa. Êrši laaŋa mire bur tiri ko ibira ai ibira aŋ goyiŋ. Ke addiyar farar ñikuu ini tira geendimmoo berke mire kubunduŋoo mire na ini tigisi ñendigire aŋ aŋuru berke tigisoo šîge ke kei fara înni na geendigore tigisoo re marhala buu mire amma farar ñikoo adda farar ñikoo haki êršinimme dig. Marhala gurare mire unnu keyi naddi ndumar ñikuure fursa tidimar. Ke fursa tamar ini tira genimer berke fursa mire buranuŋoo mire na haŋimme na tigisig ko. Te jillar tere koo re amma laa nira gii kei unnu fursa taruu gii farar êrši geenirigoo dagir tigisigoo. Wôkid kara hinne ŋar wôkid guri ginna jirere farar êršinuŋure tigisi ñendin. Amma adda ñikii ciir šagala karaa ye in ai ye mûnur haki êršindim ko. Kei înni na tidimaar înni dîfidar ñikuu hiriye tidimme ke niĩya ara dîrfidi ciiŋa ke ter êršindiŋoore. Tee duro inda ibira ini ar kuu dirimme hinnaa na aŋ dîdda na înni amma unnu addira amma tira ammar wusaa ceŋgi ni kei a a ke ni niĩ a surma a ke ni kei a a ke kui yarkuroo a ke ni niĩ a ke girdigi ni a ke a ke kui masafa dîdii ni. Te kegaa te jillar amma laa gii êršiniñoore ina ai unnu haranma tarni wusaa ñendig ina unnu haraniŋa daa zittin ñeeg ni. Êrši laa ŋa mire bur tirini ko, êrši laa ŋa amma gii farar ñikoore in tira daa ŋirdoo ninda ginna farar ñikii ni ninda ginna aŋ <hesitation> aŋire. Gii farar ŋirdi re jillar aŋ aŋire daa šîge bazig ni te kegaa. Êrši aŋ turon nuwa ai amma daa ŋa bur šiša. Inda aŋ turon ko înni ere êršini ŋoo noore aŋ gee elni aŋ haraniŋi re bêi ni. Ar kûu nedde hinnoo ko rûgur ši naazigi ni aŋ mire kei wusaa ñenigire bêi a a ke a ke mire yiŋoo dawu dir ñeŋire bêi ni aŋ mire illa. Illa aŋ addira alare ke haŋuŋo te mire noore i finere ke ai ke ai kei a unnu kunno ndig a kunno fatig ke ai ke ar kui kam kilemetire niĩ a ke te ke numoo aŋ mire dêri dawu dir ñenere a na ke a na ke iŋ te ke kôomil dir bêi ko. Amma laa gii înni ar kui inda êršin dîre inda êršinimme hinne gii êršini ñoore niĩ a a niĩ a kui kilemetira cikii Te kegaa te tigisoore <hesitation> kilemetira fiñiŋ ni. Nuu niĩya mire sura ndaa fiñiŋ ni, niĩ a ni a ke ndig niĩ ha ha fatin dig. Înni ina ginna amma laa nuwa gii ñoore ini guru laa numa agu in tira finii ñoore hajilñiiŋgire ši înni na hinne jillar aŋ kuruu ke ši. Aŋ kuru mire jire ina gura finiŋoo aši nirigi ni, fiduu mire bur te ke finiŋoo amma gura dakinni ni. Fiduu mire ogon noore tar finiŋoo cussu hin neni te jillar bur gal in laa numa num jillar dawu ñanni. Haŋum finii ke ai ke ai kui son ke ai ke ai kui ôto kam kilemetira cikii. Niî ai suruma indig, ina ai înni mûnkin haywata noo mûnkin nurti šarma daa ditin te ke zûloma ditiŋere te ke tigisig. In zûloma ra dirime tigisere inda ar kui dirme hinnaa haranma aŋ kuire guru inda finimi aŋ dirrima tigisoore amma mire êrši a mire aŋ guru wañiŋire ŋa te ke na tigisig. Mîšil laa num koore daaŋore finire te ke te jillar. Êrši mire laaŋa gal noore turon geeniŋar te ke jillar êrši amma laaŋa yaani duro ina mundur nere duro istifak runi ar kui êrši hinne ko niĩ ya fiñig ina unnu taa dirimmi hinnaa na dirri ina a unnu dirima ina a unnu dirrimaa te nuuna haraniŋare in a unnu haranummaare amma wurere haraniŋire nigisig. In amma i noore tar ar kuu dirrimme ši ni mûnkin ini guru saa dirrimme hinne tigisig te ni dirrii. Te na agu duro istifada biyir gonma munme duro noore bîyir fare ruume. Te jillar êrši amma damaar toore unnu ginnar daguruu duro ina bur mundu. Inaa migine hinne jillar amma gii genirnig înni na toore hananirgoo dagir te ke <hesitation> haran in haraniŋe nigisoore in te mire indar dawu ñawun haranummaa zunduu hinnoo ini tira haranuŋoo in zundu bêi. Ini noona haraniŋa gal toore amma ini fadirga înni nere êrši ar kui geen aŋ geen hinnoo re te dagir amma êrša migine ni êrša geene ni amma êrša bur migine cikii ni. Êrša bur geyindiga cikii ni, taa gii êršiniŋoore niĩya na fiñiŋ ni tara rûza ara nuwaa fiñiŋ ni inda a unnu aŋ bur êrsa genimere hinnoo re rûza gura mura dirriŋoo na haran. Te ke hata dagoo urra gura diriŋoo na sura nda na hara nimini te kegaa ginna inda êrši numa addi. Inda êrši netke amma amma geyinda gii geniŋoore niĩya in ciire ginna daa ŋa kura ke ši noore turon geeniŋar amma laa nuwaa gii êršin te gal.